هر ځل چې زه له يو نوي ځايه راستنېږم، داسې احساس کوم چې ما خپل ځان له سره پيدا کړی وي. دا يوازينی ځايونه بدلول نه دي، بلکې د ننه نړۍ بيا جوړول دي. دا سفرونه دقيقو په څېر ګڼم، هر يو راته خپل انعکاس بل رنګه ښيي. او زه - زه هر ځل چې سفر کوم، خپل پخوانی ځان له لاسه ورکوم او نوی مې پيدا کوي.